عندي حوالي خمس أزواج جزم، أعزكم الله. أستخدم بعظها للرياضة، وبعظها للمناسبات. أما القبعات عندي ثلاث قبعات مختلفة، أحب أرتديها في الأيام الحارة. بالنسبة للنظارات عندي زوجين، واحدة للنظر العادي والثانية نظارات شمسية. ها الأشياء تساعدني أكمل مظهري وتناسب مختلف الأوقات.